Ra many ni maru rchivia ni na ra beld, esque rlula valna giniinu zack zunu xque cansanu val chi riunu o gëx chi rion rninu gickis niu lá ramagau gya rama li, núvez hasta lo hospital gyseñu, nú vez nú rama hasta ruty rama buny, <hesitation> ra béhez na, ra béhez val’na gidicka ma looh, rninu gawgya ma liga ndëdy ra’ma.